लाल कंगारू सूस्क अस्ट्रेलिया के अधिखान्स भाग में पावल जाएच्छे जे की समतल मैदान और खूला मैदान में रहना पसंद करेच्छे काहिसे की कंगारू के मजबूत टाँगन के चलते वो बहुत ज़्यादा दोडे और इधर उधर अपन भोजन के तलास में भटके के आदत शे तो खूला मैदान होके के कारण इ दूर से सिकारी जानवर के भी देखे उनसे बच के भागे में भी आपन मजबूत टाँगन के इस्तेमाल करेच्छे एकरण <hesitation> से के इनकर मजबूत टाँगन से इनकर जीवन शैली पर बहुत बड़ा प्रभापर ही चे।